Yetosi anre-anre <hesitation> na pagellori pakkitattaq yetu seddi de mattama keanre-anre <hesitation> ikkaju-kaju contona tu wortel na yetu wortel e mega laddeq to <hesitation> manfaatna atau akkegunangenna rilalenna watakkale na nafanessai pakkitattaq na jaji ko ipoji manre wortel magello <hesitation> yanre matterru-terru untuq pagellori pakkitattaq makkutonaro lambace e lambace e makkuto <hesitation> na tamba to <hesitation> atau napacakkari rekeng pakkitattaq <noise> <hesitation> esso-esso taq ipakei na selainna erodo dua de engka to daung kiloroq na ero daung kiloroq e <hesitation> makku- makkeguna to untuq <hesitation> panessai pakkitattaq jadi yenaro tellu de menuruq ku <hesitation> anre-anre weddingnge <hesitation> napagellori matattaq atau pakkitattaq.